آخر مغامرة كنت درت هي فاش مشيت خيمت في جبال الأطلس <hesitation> في واحد الخيمة، وكانت واحد التجربةلزوينة بزاف. الجبال كيعطيوك الإحساس بالسلام الداخلي، و كتبعُد. على الضغوطات ديال الحياة اليومية والصداع ديال المدينة. الهواء تكون نقي والطبيعة لدايرة بيك كتخليك تحس بالراحة، وكتكون تقدر تركز كتر وكتعيش واحد اللحظات لي هادية بعيد عن الضوضاء. كانت فرصة باش نتواصل مع الطبيعة